احب العب مع اصدجائي لعبة الصراحة ممتعة ومضحكة فيها تحديات للناس اللي ما ما ترضى تجاوب على الاسئلة المحرجة فبتكون شيجة وممتعة وكمان مضحكة وبتكون مناسبة للجعدة مع الصاحبات والصديجات خاصة في سننا الحالي صرنا نحب هذي الالعاب اكثر.